Jadi laba-laba itu dia itu paling capat bikin depe rumah misalkan kalu skarang tong kas putus tong romba depe rumah itu depe jaring itu itu sekitar satu jam lagi itu itu so rapi ulang depe rumah itu karna memang bagi dia laba-laba itu depe rumah ini sebagai senjata untuk bisa dia tangka depe musuh tangka depe mangsa bisa dia jadi apa makanan dia pe mangsa tadi itu jadi selain mo cari depe mangsa dia juga suka ba tolor di dia pe jaring itu kayanya bagi laba-laba <hesitation> itu depe itu memang mulai dari alat untuk dia bisa makan deng selain itu dia juga bisa melangsungkan dia pe kehidupan dia ba tolor di situ dan memang paling rapih laba-laba ini dari samua binatang itu laba-laba ini dia pe termasuk yang paling pintar bikin rumah dan paling rapih memang.